Fikafika handisana <shushes> hane tsy misy fatahora ñy fisafidianan-teña ñy fitaova azo antoky mety amizay, manahaky ñy fampiasan-teña ñy leo noho ñ'akalo, manahaky anizay koa ñy fañarahan-teña maso azy aminy ñy hafana, alan-teña aminy ñy hafana ei noho ñy ando.